ग्रिस्वन् प्रनिये निजौ क्सोलोखर् बबे, <hesitation> निजौ क्सोलोखर् बबे, निजै थकतु क्सोलोखर् बबे, निजौ एत ब हजे, ब एधकोल् क्सोकिअ कोइ <hesitation> घर् हजे, जपे तेओ कुनु बिपो दोर्पुर रोइक्थ पबोबरे, जर् बबे <hesitation> क्सोकोलु प्रनि ब क्सोकोलोर् जिबोर् खेतोत् एक् क्सोकिअ थै पोइजोन्, जर् होहयत् एक् क्सोकिअ प्रनि अरो सोरए निजोके ब हजेले कुनु बिपो दोर्पुर मोक्त पबोबरे, अरु हेइ ब, ब हेइ सोरए जोति निजोके ब हजेले रोबोन् वरे हेइ अतक् ए दोखोर् थै, ब ब खस्तम् दियतु ओतिकोर् पोइजोन्, ब अमे मनोप्, जिबोर् सेस्त मनोपे सपे हेइ थै दोकोर् दियतु ओतिकोर् नितन्तै पोइजोन्, जर् होहयत् ए जिबोर् सेस्त बे अमे मोरम् दोय, दोय मोमोत थकतु ओतिकोर् पोइजोन्, जर् होबे अरु होदै मनोप् प्रकितिपे मि क्सोअतु नितन्तै पोइजोन्।